أكيد، بعض الناس يحسون إن الحياة تصير مُعقّدة أكثر مع تقدم العمر. مع زيادة المسؤوليات مثل العمر والأسرة، وتزيد الضغوط والتحديات. كمان، تجارب الحياة، سواء كانت جيدة أو سيئة، تخلي الشخص يتعامل مع مشاعر وأفكار أعمق. لكن في نفس الوقت، مع التعلم والخبرا، يمكن يكتسب الشخص مهارات تساعده يتعامل مع التعقيدات